اول حاجة بتأكد من التوصيلات تأكد اني اصلا فاتح واي فاي او مو بفاتح واي فاي <hesitation> ثمن بفصل الكهرباء عن الراوتر ورجع مرة ثانية انتظر لي عشر ثواني ولا حاجة. اذا خلصت المشكلة مستمرة. باتصل بخدمة العملاء اشرح لهم الوظع. ممكن يكون عنده فكرة افظل او او يكون عنده مشكلة مثلا في الانترنت بشكل عام <hesitation> وانا ماني مش واخد بالي مثلا